Iro nagantung la ogimarung gare, <hesitation> irio tara la, laba gat gare tara onim tinan <hesitation> tubiat ma mitmaidang karaip, <hesitation> uro tiespang onim lakuan, labar noba. <hesitation> bar karuk ba o uro ties muana irama papot ma lop ga magaulap onim tituot la tale miaramo tiespang, karukara. Ga ogamarung gare, uro ties bar noba <hesitation> tubiat. <hesitation> iro tavuk gat onim tinan laba karuk ba iro tavuk ma mitmaidang karaip, muana tituot gat la, miro tavukup la me mavauluan tinan un eap pam ga nagap pam la karukara maime miro tavukup gat, miro tavukup gat la karukara. tituot ga tatak arot gar irie la uariaga miro tavukup onim tinan. Tituot ga tatak arot gar irie la uariaga miro tavukup onim tinan. Gar ilakani la aulaira, mavolaira marie tavukap onim tinan. Tituot <hesitation> papot ma lop, ga magaulup la betmeng tituot la, talegan omeit ties, ga tale mameit tavukup onim tinan minan tavukup la me magasar eap pam ga nagap pam ga muio puomeng irava. pava la ponama na irie tara, mirie tituot ga, Man betong ara iro tavuk. Mitmaidang karaip <hesitation> lameke laba betmeng miro kubap pam ga aga tatak lop mirie laba betmeng tubiat, mitmaidang karaip labar ma miolaing miro tavukup. uro tiespang labar karuk ba ume, muana itmat la talegat man miaramo lop ga magaulap uro ties onim lakuan. man tiesmeng ara onim bo pianam ga talagat nupta kulot ba o magabun ba, ba iaramang uro ties. Tituot laba meptang, mepto ties pa lagan miaramo. Papot ma la mepto ties, pa mirie mi ga legan mepto ties. Mirie mi leba meptang, pa leba tiesnang onim lakuan, eba nomeptang. Mirie mi ga talegan me mepto ties, talegan omeit, tale mepta, mapaga la nuarama o mapaga la manulo a, karukara. Ga na, iro nagantung la ogamarung gare, ro tiespang, labar iving, ebar karuk ba o uro ties tubiat ma mitmai-dang karaip. Iro gat tavuk onim tinan o iro tavuk onim lakuan, leba karuk ba aime, muana iro maro using nualap la betieng tituot-ga martigieng bugabip ma lop ga magaulap ga, Sude, <hesitation> using nualap la betieng tituot ga talegat gare tinan. Tinan la, sude onim tinan ga, usingnualap onim tinan la tale gare tituot. Tale mamaranim <hesitation> usingnualap onim tinan, ga mumuru. Kakabalot ga papot ma pagap la mavaluan, o mameuluan inamaniap. Tubiat ga, usingnualap onim tubiat laba betieng ga ebar non ba paga. <hesitation> papot ma inamaniap labar omiolaing iro, ameolaing iro tavuk onim lakuan, gabar mameuluan tavukup maiam mila taktogim. Pa iro tavuk onim lakuan labar karuk ba aime. Muana la, <hesitation> miro inamaniap la omeit, mameit miro tavukup o, omeulo tiespang labar meving, atabo, pava, pavar inamaniap tiro, iror gar labar paving, urie uror gat ties ga miro gat tavukup onim tubiat la bar nam ba, ebar karuk ba ma miro tavukup mila murum ga uro <hesitation> maro tiespang muana karukara <hesitation> pa maranim iro uro ties la paga man paramo me un inamaniap, me maun lop <hesitation> magasarpang <hesitation> Luap o usingnualap, lakuan me tatak lop meba man ties-meng iro tiespang, tale me miaramo iro ties. Bat miaramang na tara la mionama na usingnualap. Na tara la mumio lavie o mela na luap, talegat me miaramo uro ties, uro tiesga maiaro, ga man miaramo ties onim bo pianam. Are rapmat ga nagan tung la ogamarung gare, tubiat ma mitmaidang karaip ebar noba uro ties. uro ties lebar karuk ba ume gat. Pianam pang ara gano ga uro ties labat man miaramang ties onim bo pianam talagat miaramo ties onim lakuan. Uro ties, atabo bar iving gabar iving gano. Mitmaidang lop ga magaulap onim tubiat laba betmeng, ebat man miaramang ties onim bo pianam, talagat miaramo ties onim lakuan. Utmat u tutak ties la tuaramo, la ogamarung gare, tubiat eba fulutieng pianam, eba fulutieng pianam. Papot ma pagap mirie onim tinan, la bar mamiolaing lop ga magaulup ga, teip mila mila uke me pailap la miaramam mitmat dadep. Talagat miaramam mirio tiesiap tubiat, muana iro usingnualap ebar betieng gabar non ba paga. O using nualap tubiat. ogamarung gare, iro nagantung, miro papot pagap labaraipmeng ebar meving, ebar mela. <hesitation> pianam laba fufulutieng <hesitation> lagat agamarung noba laba dusang, gaba ake me uro pianam tubiat. Ebar karuk ba <hesitation> papot ma lop la betmeng na usingnualap, papot ma non pagap. Eba gat tale ba gare, <hesitation> are la me mionama inamaniap togo lakuan buong. Man ninimiap lame omiuluan lakuan, lagat mamiuluan lop miro tavakup onim tinan karukara. Ba talagat ameit irie noba maiang, papa maiang, o lou maiong, a non mapaga maiang, papa maiong, o naga maiong, o lagat mameit miro, mior dadep o miro inaminiap. <hesitation> bar fufulutieng pianam, ba kiro ba pianam tubiat. <hesitation> talet tiestung me lakuan tung, tiestung me na non navup gat. Uro, iro tavuk maiang eap buam o tavuk onim lakuan bar neba. Ogamarung gare bar neba iro tavuk buang. Ebar man abulan tavuk maiang, <noise> teip mila taktogim. Ogimarung gare, na non gat pialap talet tiestung me lakuan, tiestung me lakuan, ga na non gat navup, miro tavukup labar mabulaing. Atabo tiesiep onim lakuan, na non navup, laba ga miaring, miarim, miaring maranit uro ties maiong. <noise> Pa irama tavukup onim lakuan maiam eap maiam, labar mamiolaing. Migat, atabo ties maiong laba ga miaring, "pa pava iro ties pang laba karuk. ebar iving, ga tavukup gat onim tinan laba meving. Non navup la, atabo ties maiong ka. Ba ga man miaring ties maiong, ba man ties maiong o ties maiong. Pa tavukup it onim tinan maian eap buam o maiam eap maiam ebar mamiolaing, muana iro tituot ga non ara tara iro la bunama ana. <hesitation> tara iro la, legat tara are tinan, "tinan ga bunama eap buam la mionama na non tara, aga mirie la betmeng malonimup ma eap buam, betmeng na non tara, aga mirie malonim, ga tituot bubuo na iro tara, non ara tara iro la bunama ana. Tubiat ga bar betmeng mirie non lop buam tubiat ga magaulap, bar betmeng na non tara. Non ara tara maiang irie, ba betmeng ana. Talegat mabit, eba meke me pianam gare mani, atabo ba fulutieng pianam, ba fulutmeng ties, o ba fulutmeng pagap mirier ganam non pagap labar betmeng, bar kiribasmeng mirier ganam non pagap, lagat betmeng pagap maset. Muana iro usingnualap tituot la, talegan gare tinan. Usingnualap onim tinan la, bume maset mabuluan pagap ga, <hesitation> maset omalien buong bo pianam buong. Tituot ga karukara. Talegat maset, usingnualap onim tituot talegat maset mabuluan pagap onim tinan, tiesiap onim tinan, o tavuk onim tinan lame mamiuluan inamaniap o eap buam karukara. Tituot ga fufulutbuong, mabuluan pagap o mabuluan tavvukup miam non inamaniap o maiam mila taktogim. Tituot la, bar magamanang magaulup tituot lakuan, legat menam burap maiam teip. Ga tituot fa karukara o urie maro mulinim ula muru lakuan, karukara. Magulutmeng ara mirie ganam pagap ga, <noise> papot ma lop la talegan mameit mirie non, nagap maiam o laup maiam o fufulutmeng. Pa ogamarung gare, tubiat, leba fufulutbuong. Aga mirie laba betmeng tubiat, mirie leba o fulutmeng-pianam. Ga pianam leba kiribasieng. Ebar mamiolaing mirie ganam pagap, mirie tavukup mila murum, labar mamiolaing. Pa uro gat ties, are lata la tiestung, uro tiespang labar iving tubiat <hesitation> muana la usingnualap o a iro tara la non ara, legan gare tinan. Are rapmat ga magamarung miro pagap, ga tugama, iro nagantung, la tugama. Tubiat, laba kiri basieng pianam, pianam <hesitation> ba talegat betieng, betong paga ba ila muri <hesitation> na non pialap la tale maset marit, eba maset mamiolang, mameuluan pagap ga mameuluan tavukup onim lakuan o tale maset marit. Pa tiestung me lakuan tung, itmat tavuk, laba ne ba. <hesitation> tavuk onim tinan labar karuk ba. muana lop tituot la betmeng ga mionama na non ara tara. Mitara pirigesges meng lop tapmat ga taktak magaulap gat ga, <hesitation> tale mionama maset na lakuan. Eba temiara parabiriap, temiarat ga parakmeng la menum. Karukan o urie unuo ba ula muru un nagap ga irap maiam lop. Muana la, karukan u kulot ba lame una maset na luan. Temiara parabira menum, mumiot nabit la parakmeng la-inar gurameng. Ga karukan a tara ba ang ira, ga naga meba tieslong me un poi liang o <hesitation> poi liang ula magabun o, poi liang ila migana. Karukan, muana la karuk a kulot ba la u nama maset lakuan. Are rapmat ga agimarung iro tavuk, ga tugama tubiat, eba fulutieng pianam, karukan a paga ba ila muri laba betang lakuan, muara karukan a irie kulot ba, magabun ba laba ake me pianam ang, o pianam pang. <hesitation> kiribas laba beitng, fufulut laba betieng, are la tiestung ara mirie ganam pagap mila murum labar mela bar aipmeng, ties laba iving, mirie non pagap mila murumm tavuk o, kamniap o man non tavukup mila murum lame magasar lakuan, ebar karuk ba maime. Muan tituot, la iro tara tituot, la non ara tara. Tara iro maiang inaminiap mila taktogim. Papot ma lop gat mirie laba mela, mamiong na navup, navup, mela magameng tavukup maiam non inaminiap na non pialap, mumio lakuan. ga tituopt papot ara ma lop lakuan laba magamanang la magasarmeng miro tavukup, Onim na non navup, onim na non pianamup leba mela mionang mana, eba mela magameng o mela mana ga magasarmeng lakuan maiong. are rapmat ga, ogamarung gare, tubiat ma mitmaidang karaip, la mein leike buo miro karaip mila mamaranim miro karaip laba tale, mumuru ba pianam ara gano. Atabo talet pianam tung it pa, pianam ara gano. <hesitation> togo lourup, labar kiribas ba ulakanu laba betieng. Ba talagat anit noba nuang; talagan onit lou ba nung, talagan anit papa ba nuang, talagan anit ira ba nuang, talaga onit naga nung, lou nung, nabar nung. Talagat manit miro, muana kirbas uro ulakanu laba betieng tubiat. <hesitation> uro, iriot i tavuk, o urot gas la tuga tiestang a, la ogamarung gare, iro tavukip, tavukup mila murum, maiam eap buam labar karuk ba maime tubiat. Muana la ogimarung pianam, la fufulutieng. Kiribas la iot ara na pianam buong ga talagan betmeng pagaap mila murum. talagan betmeng pagap maset tubiat, karukara, mirio ganam pagap lebar nam ba. Atabo, Tubiat ga talagan obit, ebat man bunang iro danunumiap o aga la mait miroo pagap. Are la, ogimarung it uro fufulut, uro kiribas, ga tiestung gare, atabo tubiat, ebat man bunang iro danunimiap, talagat anit noba nuang <hesitation> mirie ganam pagap labuat magasarnang, nugat man, magasarnang iro gagasnung kan, o nugat magasarnang iro, danunumiap o, man non pagap mirie la nuga na nung gat maime, ebat magasarnang iro, irama non it tavukup ba mila murum, gaba naram non pagap, karuk bat magasarnang iro tavukup mila kiram, mirie la tale maiam eap buam, mirie tavukup laba betmeng tubiat, gaba mafulutieng, o fulutmeng pianam miro tavukup mila kiram laba betmeng tubiat ira buo, <hesitation> mitmat mi pagap la tiestung ma, iro-nagantung la, magamarung gare, tiestung, muana, la, ogama-rung gare. Tubiat labar fufulutbuong. Ba lagat betong paga ba ila muri <hesitation> bubuo gat labai bunang ino nuraiap. Lagat betong irie tavuk ila muri o, irie tavuk o nunamap tateiliat. Ebat man bunang iro nuraip. Muana, A usingnualap tituot la non ara, talagen gare tina. Ebat man naraung me, aga non inaminiap mirie la nurau laba nomenam, o laba nala navanap, bat man narau me inaminiap. Temaieng, atabo uriet u tatak ties la tuga taramang; tituot